والله في الغالب حوالي أربعة لي خمسة مرات في الشهر، لكن بتختلف كل مرة من التاني. مرات بتكون خفيفة و مرات بتكون كتيرة، لكن ممكن تحت متوسط كدة حوالي مية و <hesitation> عشرين يورو لي <hesitation> المرة الواحدة.